Eo amy dimy isan-kerinandro ake mail matetika alefako ami resaka asa satria za aminjao agnisany le mitady asa be ai de <hesitation> magnandefa fogna za <hesitation> magnandefa matetika, fô le ampiasaiko ai, tôkagna fogna le tegna mail-na manokagna.